nhe gbayere egwu ogu abali ni abali ise nu owah nrina-abo ehe amuru ayi ayi shi-nha orhahuru-a and obochi izukam bu obuchi izuike aigbah ah egbe aina agba egbe agibidoh ah egbe aina agba egbe ayibidoh ngam ngbe ga yo dula odu ayibidah na agba egbe ayi ga gba egbe ghaga egbe ghage egbe gbaga egbe ayi bido ogu abali anor gbaru egbe gbara egbe till chibohanu ogwu abali abali ise ayibia ezeh oro ekpere ayi zere oro ekpere hayah ayi hayahia ele nneh ayi nnem ngam kam neh noh meshina- ayi arusu ayi eri ewume-a ochichio arsu obochi izukam bu obochi nyeo bulā nmaya ni meh ne ri arugu iza iza daziri izukam igala ilaha igala ilaha zwere izo deh eri no oku megere eri echeck izu-am chioma ayi boma nbom owah nbom abali nbom noh owah nbom na-ahua obukere otu ham. Ogwa obali nri nu otu ayi bido gba knockout gbara egbe ni abali izuam liwama gweme nkiwama noh oloh nu agidama na aliwa nkawama aliwaga aliwaga bii odu nga beze church ayi banu ozeh oro ekpere nyahiaya nyeobula ayi bidoh ayi zeh nwuru makor miyah weh gwe bumeh chibahotani abali mbom nu etu mbom na wah nyeobula agbari mah elegbu ewu ezeh zu amoh nnama beh gweru ishi nii eloke bsh jor eri ohame otu izuani so odu ngu obie etu elena gbara eguru ri jiukeh egwe riji ukeh dula ayi mega egwu emji ute nu owah itulu nu owah itolu owah kam dula bia eri eri keh nonu mah eleshi mba berel neh vukwe nri na-abia ele eze dum nzini Akpor yabiakwe. turukwu neh ekwu iri noh okwu devi nah biaga biaga nham ji oleha ene okuku beh emega ayi emehvnu abali izukam chiboya nu osisi nyewali biakani hokani-ayi eli mo woh lūna ayi ngbaka elimo kam-amu enazete enuzedu chibo chibocha nyeobu chibola nu osisi ogwu ngbe kula butu neh owa nele badu eze Ham zeh eri nri ekpori beh ri kwele nri eperi nhaya ngwo wah wasuru ni iteh nmaya ngwo na zimi iteh Abeli anor debadu akpaku- al obu egwu zi owu ize teh nayi alabi anor nsmi gam